पेरु अज बए सोप्से ओल्देस् चिविलिजतिओन् बिअ अमेरिकव् हएमन्, दोन्गो। भ्रए लोचतेद् बिअ पेरुनि कोस्तव् हए। भिअ सोबोचे गिदर्सिन् अर अद्वन्चेद् तेद र बिअ प्रे-छोलुम्बिअन् अमेरिकव् हए। अम्ब्रै बिअ लोचतेद् जये बिअ हिघ्लन्द्स् ओफ् पेरु वो। अम् त्रए, मेन्से इन्तेरेस्तिन्ग् कतेअ जहि बए, बिस्ने मन्छ् प्रए हए। तिगेर् हुन्त् खलम् नने जये अर। अद्र बिसेर दोन्दोरव् हए, थनै जये बन्ग्सिन्। गुद गुदनि मन्छ् प्रए हए। भिसेर जबत् गुथव् गुथव् अन्ग्क्रि सुन्ग्न रन्गु। जये जेन्ग मित्जेन अमजोन् फोरेस्त, बिअ हए जबए पेरुनिफ् रए स्तर्त् जये। जये बए पेरु नम्दो होन। भए पेरु अहए असोलोते मा बुस्तु। न मा है बिअ बिनुअमन् बिअ फिर्स्त् कुइदुन्ग्मन् प्रे-इन्च चिविलिजतिओन् विरु होन इनिब्रए।